<hesitation> efridge egotokonya gokendia chindagera nchigosareka, ekeroo okobeka chindagera ase efridge nigo ogosibia totebe buna <hesitation> e- enyama, okoyes- okosibia kwanyebekaa risakari ime, kwanyeringa buuya, kwapanguza efridge eri, kwabeka ime. Onya ne egitheri, nigo okoiyeka egitheri kiao buya, obe- oke- okiomia obeke ime aria ase efridge ime.